Zavadehibe tokoa ny fananana <hesitation> karazana namana isankarazany, satria arky ny ohabolan'ny <hesitation> Ntaolo malagasy dia izay tsy mahay sobiky, mahay fatram-bary